Le fermeture ndraiky, matetiky zeo ôhatra le hoe misy raha roa tegna mifandray mifôdy igny igny agnanaovana fermeture kara ataonao ohatra zay hoe bragety na hoe bouton, ohatra antegna tsy te hampiasa bouton afaka soloina fermeture, kara regny.